خطکش هم د متر غوندی د اندازې اخستود پاره کارېږي. خطکش په مکتب کی د رسم او خط کشی په کارونو کې استعمالېږي. دهندسی مضمون کی هم خطکش ته اړتیاده په مکتب ټول شاګردان خطکش لری او په خپلو درسونو کی ورڅخه کار اخلی خطکش د مستقیمو خطو د رسمولو د پاره ګټور دی